<hesitation> mɔɔrʊkpǝ wǝǝ <hesitation> yáa kpɛŋ wɨ lɨŋ poŋ wɨ ku lǝ wǝ́ yóo fuu rɨ wǝǝ kɨto anyɩŋ wɨ lóo ru okuri ekeeriyǝ we ya yée ke wɨ ke ri rɨ wǝ ri ŋ wǝ anyɩŋ wɨ laa wɨ lóo poŋ ŋʊŋtɛ laa láa saŋ dɔŋkɨ ruruŋ jirǝ wǝ vǝ́ o loh fuu anyɩŋ otuyǝ ya yóo ru okuri wɨ ŋ ku lǝ.